<hesitation> Raha ohatra hoe fomba fiteny ndraika de misy maro: a misy Malagasy an, de misy a Français <hesitation> de misy a Bretagne, de misy Allemand, de misy Chine, de misy fiteny coréen de misy fiteny Etats-Unis, ao.